شوف، جبل ما تشتري سيارة أو دراجة مستعملة، لازم تفحص لها المحرك، تأكد إنه عم يعمل بشكل منيح وما فيه تسريبات، بعدها شوف الإطارات إذا كانت محتاجة تغيير، تأكد من نظام الفرامل والمصابيح، وما تنسى تلاحظ حالة الهيكل، هالشي يساعدك تختار الشيء السليم.